كنفضل نكون واحد الفنان كوميدي ليكيدخل السرور و البهجة على قلوب الناس و كيبسط ليهم الحياة و كيناقش المواضيع و المشاكل الاجتماعية بواحد الطريقة كوميدية لكتنشر واحد التوعية كبيرة فوسط المجتمع و كيتقبلوها الافراد بواحد الشكل طريف و بسيط